اكتر حدث ساهم في ان هو يكون حياتي كان ان انا روحت القاهرة من سنتين لأول مرة في حياتي عشان الكلية بتاعتي هناك وقعدت في مدينة جامعية وخوضت التجربة دي لوحدي ولفيت القاهرة لوحدي وده حملني مسئولية وحسسني إني أنا كبرت وبقيت مسئولة أكترعن نفسي وقدرت أ- أدير أمور حياتي مع نفسي.